Izy koà mandeha tongotro, raha tsy maintsy misy agnatiny kitaponah akô malôha: téléphone, <laughs> avy ake koa misy carte carte zegny afahana mandeha hoe aiza, misy GPS afahana ma-mahita lalagna fogna hoe aiza andiagnana, avy eo misy rano higiahina amin'ny fandiagnana tongotro igny, de misy <hesitation> goûté na hanigny mevamevagna atô sakafo andalana.